والله حيوانى المفضل هى البسة لأنها حيوان لطيف و ذكى والبسة تجيب السعادة للبيت بحركاتها وشجاوتها ويكون عندها شخصية مميزة كمان هم يحبوا القرب من أصحابهم وفى نفس الوجت يعرفوا كيف يخلولك مساحتك وأنا أعشج كيف يتسابقوا مع بعض وهذا يعطى البيت روح وحياه